انا رأي عشان تحسن طريقه الكتابه أن انا ممكن تنزل برامج علي الموبايل ولو منفعتش خالص ممكن بقي تروح ورش تعمليميه ممكن تهتم لازم تهتم الذاتيه وان دايما يكون عندك مدونه خاصه بيك ودايما خلي عندك الكتاب المشهورين شوف طريقه كتابهم والحاجات دي هتفيدك وان شاء الله ربنا يوفقك